أصلح أي خطأ صار، أو آخذ فرصة ما استغليتها، وإذا صار شيء أزعجني أحاول أتعامل معاه بشكل أحسن. هذا لو رجعت أسبوع ورا.